Daka ngueno, xaku seguro no'o ña duxhi, ña ndó ni kué tiono té xí, xi nra kano ngu seguro ngueno. <noise>